आपलो वेळ सारको व्यवस्थित ठरोवप कामाचा वेळार काम करप आनी माडी विसाव सुद्धा घेवप।। आपल्या इष्टा आनी कुटुंबा वंगड बरेपण दावरून सदाच हसत खेळत राहवप।